أول حاجا إتجيب الإبرا والخيط, وتختار اللون يناسب القماش متاعك, من بعد حط الزر في مكان مناسب على القميص, من بعد دخل الإبرا والقماش من الجهة السفلية, وعديه في ثقوب الزر, عاود العمليا هاذي برشا مرات, باش يكون الزر راكح في مكانه, ثابن في مكانه متحركش, وفالآخر, أربط الخيط بالباهي وقطع الخيط الزايد.